Reza bolo nafti reon ha hel nyu ko, ko bota uga hunde, ko bota uga limse, ko bo ustu ko hunde basarla. Fentato ko doedi ta akujeni do nafti reza wadan.